olokoloq maccai iyanaritu panning nasabaq akko wenni messu ni pole kandanna massappa anre magguliccenne gangkanna de natalleppo ki poko poko e assaleng sibawa jangaq jangaq laingnge rilainna topa paimeng